افضل طبعا اني اكل في البيت عشان يكون اكل صحي اولا ويكون مستوي كويس وفي نفس الوقت هكون باكل باريحية اجواء البيت مريحة وهادية ما فيش دوشة.ما حدش بيبص عليا ممكن اه ما حدش مركز معايا فباكل براحتي وبمزاجي.